वैक्यूम क्लीनर धूल को खींचने के लिए हवा का दबाव कम करता है। और इस प्रक्रिया के ज़रिए काम करता है। इसका काम करने का तरीका समझना आसान है। सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर के अंदर एक मोटर होती है। जो एक फैन को घुमाती है जब फैन घूमता है। तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर का हवा का दबाव कम हो जाता है। इससे एक लो प्रेशर एरिया बनता है। बाहर की हवा जो धूल और गंदगी के साथ होती है। इस लो प्रेशर एरिया की तरफ खींच ली जाती है। धूल और गंदगी क्लीनर के फिल्टर में अटक जाती है। जबकि साफ हवा क्लीनर के पीछे से बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को हम स्ट्रॉ से जूस पीने के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आप स्ट्रॉ से खींचते हैं तो जूस आपके मुंह में आ जाता है। इसी तरह वैक्यूम क्लीनर भी धूल और गंदगी को खींचता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वैक्यूम क्लीनर धूल खींचता है और आप जूस।